سؤال صعب جدا، طبعًا النمو الاقتصادي مهم عشان نطور بلدنا ونوفر فرص <hesitation> ونوفر فرص عمل كمان، بس الحفاظ على البيئة ظروري عشان نحمي كوكبنا لأجيالنا القادمة، الأفظل للحكومات تحاول توازن بين الاثنين وتدور على حلول تجمع بين التنمية الاقتصادية وكمان ما بين الاستدامة البيئية.